نمے کلے خبرے کہ ہرا کہ حساب کتاب ہرا ٹائمان کہ میڈیا تا بسُنے دنیا ٹی تو اسہ بندغ گڑا اسہ بندغس مفک ہرا ٹائما میڈیائے بس میڈیا نا مونا بس تو اسہ بندغ مفک۔ میڈیا نا بھاز حساب کتاب اریر امر کہ نمے خبرے کہ بھئی دا ٹائما کمپیوٹر نا حساب کتاباکو او ہم میڈیا ٹی شمار مننگ کیرہ نا موبائل ئے دُوٹی نے ارے دادے ہم دا بھی(voice)نا آواز مریک نا توار مریک تو نے خبرے کہ بھئی کسس دُزی کیک حساب کتابس کیک ہرا حسابس کیک نی او ٹائما بش مریسہ مجبور مریسہ یار کنا توار اوڑے ہنپک سر مفک نی بش مریسہ بریسہ روڈ ئسے آ تولسہ یا کاسہ دا ٹائما پریس کلب سے آ کاسہ حساب کتاب ئس کیسہ اوڑے نی تینا توارے زیادہ پھیلائفنگ دانگ اینگ کننگ کے کہ بھئی پورا مخلوق خنے پورا دنیا خنے کہ دا بندغ تو داخس ظلم مسنے۔ میڈیا نا ہرا کہ حساب کتابے او بھاز اسہ بھلو اور جوانو کاریم سے انتئے کہ کنا ضمیر کنا زہن دا گڑائے منک کہ بھئی میڈیا ہراکہ ارے میڈیا حساب کتاب او بھاز سہی او گڑاسے۔ اور میڈیا والا ہراکہ ارے اودے ہم سوچوئی ارے کہ بھئی کنے ہرا کہ بندغ تو ار کننگ ٹی اے ہرا حساب کننگ ٹی اے ای اونا بش مریو حساب کتاب ای اونا توار مریو اوتو ہرا حساب کتاب مسُنے دا گڑا نا زیہا ای کبھی بھی انت کپر کہ بھئی اوتو مسُنے مرے توتہ یا مرِسٹ کائے توتہ نا میڈیا غا مخلوق ہندا وجہ غان کائک مجبور مریک کائک کہ بھئی کنا دا تما توارے پین کسس بنوکو افک ای کاو میڈیا غا حساب کتاب کیو کہ بھئی داٹائما کنا دنیا ٹی پورا دنیا ٹی کنا توار کائے حساب کتاب کائے کہ بھئی دا بندغ تو دا حساب کتاب مسُنے تو ای کنا ذہن ہندا منک کہ میڈیا ہراکہ ارے بھاز اسہ جوانو کاریمسے حساب کتابسے ای دادے کنا ذہن منکک حساب کتاب کیک نی امر کہ ہلیس تہ ننا سیاستان کہ بھئی دا ٹائما نی کسسے ووٹ ایتسہ تو حساب کتاب کیسہ او بندغ کٹکک حساب کتاب کیک او جاگہ غا بفک اونا ووٹاک ہم دُزنگرہ حساب کتاب کیرہ بھلو حساب کتاب مریک تو نی مجبور مریسہ میڈیا غا کاسہ تو میڈیا پورا دنیا(voice) دنیا ٹی نا توارے دیک مخلوقے سر کیک فلان علاقہ نا فلان حساب نا فلان بندغسے حساب کتاب دہن ووٹ ٹی او بش مسنے دہن حساب کتاب کرینے دہن کٹانے دا حساب کرینے تو دا ٹائما دا تو دا حساب کتاب مننگ ٹی اے تو نیتو پدا اوکان بریک انصاف مریک حساب کتاب کیک نا ہراکہ حساب کتابے نے ولا ہم مریک نے حق نے ولا ہم ملک دا کاریمے دے کیک صرف میڈیا کیک تہ میڈیا ہرا حسابا کیک تہ او دا دنیا ٹی پورا اودے راہی کیکک حساب کتاب کیک زیادہ کیک تہ تو بقایا میڈیا بھاز سہی او گڑاسے جوانو گڑاسے اور بقایا نی تینا اُراغان ہلیس کہ اَمر کہ منہ دے مُست داڑے ننتو اسہ واقعہ ئس مس خضدار ٹی کہ اسہ نیاڑی سے اُرا نا تہہ آن بسُر بے گواہ کریر دا بے غیرتاک دریر تہ تو دا ہیتے نن امر کین کہ ہرا حساب کین کہ بھئی ننا بھلا مخلوق حساب کتابسے پردیسی اسہ نیاڑی سے کہ ہراکہ دا علاقہ ناس اف دا وطن ناس اف پدا ہم اونا ہخہ ساتھ ئے تسر حساب کتاب کریرک۔ ٹھیک اے او ہم ولا ہرا حسابا اوکہ بش مسو حساب کریر تینے انبار بہا کریر تینا مخلوق نا ہم قربانی ئے تسر حساب کتاب کریر لیکن او تینا کبھی قوما حساب کتاب نا انتے کننگ کتوس انتئے کہ اوفتے ٹی غیرت اس حساب کتاب اسکہ امر کہ نی دا منہ دے مُست نی بسُس حساب کتابے کاریمے کریس تینا مونے مؤن کریسک او پورا ننا کہ ہرا ارے کہ براہوئی بلوچ ہرا حساب کتاب ارے پورا بلوچستان دا ٹائما نے پِٹ کیکک حساب کتاب کیکک انتسے کہ دا مخلوق ننا ہیتے بِنگ ہرا حسابا بِنگ او نیاڑی ولا ننے بس سر مس حساب کتاب ؤ زالبور تو میڈیا ننا توار مس حساب کتاب کرے گڑا او ننے بس سر۔ ننا ہندنو بھازا مارک کُھر کیرہ ننے ملنگ ٹی افس اور ملتنو تو نن ہنانُن مجبور مسُنن اسہ روڈ سے آ او روڈے بند کرینُن حساب کتاب کرینن پدا میڈیا غا بسُنے حساب کتاب کرینے۔ نن تینا ہیتاتے کرینُن تو او ولا ننے ننا ہیتے دانگ اینگ راہی کرینو پیشہ ملکاک حساب کتاب خنانو پین ہم علاقہ غاتے ٹی ہیت ننا ہنانے سر مسُنے ہرا حسابا سر مسُنے ہندا میڈیا نا حسابا ٹھیکے میڈیا اسہ کنا تو حسابٹ بھاز سہی او گڑاسے حساب کتابسے تو بقایا ہراکہ صحافی ارے اودے ہم ہنا سوچوئی اے کہ یار کنے کنا مخلوق نا دا ٹائما اسٹ مروئی اے کنے اوتا کُمکے کروئی اے کہ بھئی ای ہرا حسابا اونا کُمکے کیوک۔ پیشن ای اونا حسابے ہرا توارے سر کننگ کیوہ امر کننگ کیوہ تہ ۔اود کمکے نے کیک حساب نا توار نا ہم توار مریک گڑا نیکہ گڑاس مریک میڈیا بھاز جوانو گڑاسے بھاز حساب کتاب اونا بھاز اسہ انت سے تو میڈیاغا ہرا حساب کتابے ننا ہیتاک ہم اگر کارہ اسہ جاگہ سے آ سر مرے کہ ننا حق ملنگ ٹی اف ننے نن تو دا حساب مسُنے دا ظلم مسُنے تو او ننا ہیت امر کائک اوڑے سر مریک۔ ہندا میڈیا نا حسابا کائک سر مریکک۔ ایہن تو نے ٹی کن ٹی حساب کتاب دُہنو مون اف ہم اور دہنو ہیت ہم افک کہ بھئی نن کان میڈیا نا ایڑے سر مرین حساب کتاب کین کہ بھئی دا ہیت ننا بسُنے داڑے حساب کتاب کرینے ای نی دُہن رُمب ہم کننگ کپنہ دہنو کسر ہم پٹنگ کپنہ کہ کان او جاگہ غاتے آ سر مرین ہرا جاگہ غاتے آ کہ میڈیا ننا ہیتے دیک سر کیکک تو باقی بھازو جوانو گڑاسے اور میڈیا آن ہندا کہ ننا اسہ انتے کہ بھئی نی ننا توار ہم مرک حق ئنا ہرا حساب کتابے نی خننگ ٹی اُس کس سے تون نا انصافی مننگ ٹی اے نا جائز اوتو مننگ ٹی ای دہن مروئی الو تہ دہن مننگ ٹی اے تو نی اونا توار مرک۔ اونا ہراکہ دا ٹائما انتے حساب کتابے نی اونا توار مرک اونا ایلم مرک اوتو نی ہن سنگت مرک نی اونا توارے ہم سر کرک اونا کمک جوڑمرک